في وقت الفراغ ديالي كيعجبني بزاف نخرج مع الاحباب ديالي والاصدقاء ديالي نمشيو نزورو العائلة ونمشيو لشي بلاصة زوينة ناكل فيها ومنبعد نتمشى واحد المدة طويلة وخصوصا جنب البحر كيكون واحد الاحساس زوين بزاف نفرغ الطاقة السلبيه ديالي ونجلس اكبر وقت ممكن مع الاصدقاء والاحباب ديالي